Labarkam alhamdulillahi khur <hesitation> labarda barbaga ngiga ah saghara ngiga tsakhura tsakhura amma tsakhuha enna ammu kite kwen enna ah kitakwan kan ai khele khele kahra eh to aduu tsakhar da ga galna ayu babarna adua adukam <hesitation> labari labar da barbaga khara labar kam khura ngiga ba ngig sarna ngiga tsakhuha nga sali biye nga threa biya nga makaranta be enna kam an tsakhukan tsa tsakirk biya to ta tsah kam tsakhu ngiga tsakhun nga kharbi kam ennan da barboga na amman labari gaskiyakam ngig mitunci ngigge ngiga ilim ngige threa ah ngig aya enna kam tsakha ta khur ai, amma labar ngig mutunci mutunci khara mutunci da barbaga adalda enna addlda aftana adalda aftana eh to labar da borbug amman afuware. Biya khar enna labar gaskiya kam tsukhura ava warre ngig yazegala ava yazegala, toh avu yazegala kam alhamdulilahi. Ava yaze gale labari kum da barbo yara labari enna khara bina amman ava nasar ammana walla ammaha, to ngabiya enna kam khura mutunci khara gaskiya khura rashen mutuncin ngabe nga khada biya, enna anna anumna amman da zadu zawu ammana ka to ai yazegola nda aduwa adalda enna e <hesitation> amma enna waddahi zuzu wudda enna zuzu ah zuzu hkabba kubba wore, kubsa kubsa kubsa saghera sagherana adalda lagas ndanighardi nagha kubba ngig yazegala da kwor kwar ai ah ngige wadda da zuzu enna azazu kubba saghare worre ah enna, sagherna ngrawa sakhar mitsena azuwo azu enna to khura kam khura amman lava gaskiya nga khar biya musa Adu enna lava eh yu khara <noise> ngiga ah ngiga lava nda kwar kwar ah, ngige ngig shawara da borbuga enna eh tsakhara ada enna ada lava enna ada lava enna ada lava enna khakardi nda kwur kwar enna eh khakardi to nga nzidde biyu, lavana lava usmana nda zuzu kubba adalda adalda police station eh, ah nahabakabiya adu kawai ngig yazegala ngig yazegala khura amman adu enna aduwa avaware ava dadaha dabaha nahabakobi nafa nahaba kabi an halina, ai hali haka ai khur biya adu enna ai anihar ai nakha ai anihar dinakha nga tsin tsan lava ba dod dad nda nahar di nakha, amman lava to adald police station amma wanne ngabe wane ja ngarwa beliha adubu diba mitse nga daba mitse vakar be ngig dari. Thabbe dari thabe eh ah ah nakha bakabe nga dari thabb da barbaga kam ai sai yazegala ai toh Anna dari mitsa ankura duba kita kui daba kitakuu dari thabbe duba kita kue dari thabbe kan ai ava lava wara enna ngig duba kita kuu dari thabbe ai khira ah khura, to enna ayu ana dubu kitakur nga duba ngig duba kitakwe nahabakabe nga barbug dubu dubu kitakare nabarbaga daba kitakure eh ha ah, warda warha enna ah tsakhura ai tsahhu khel ma ai khela ava wore tsa'kh khele mai ai khele ah offescer aduwa enna kharbe tsakh khel kama khelle eh ha ah, tsakhu khelle khele a kwar da kwar ah ngabiya ah khelle ah ah khelle biya aya amma tsakhera enna ammadabu kitakwe adu tsakhera a duba kitakwe kandai duba kitakwe kam ai khur biye ah duba kitakwe khura anna dari mitsa ayu zeyam, an sa tsakhew en an usag da enna da ngig lava pda kwar kwara lava wadde, adu nga tsa tsan lavakan. Nga tsan lava nga kabba nga matunci biya khu ai ranyi raai nga nziddi biya ai, aduwa kawai lavakam ai lava lavakam nga ngig lava da kwar kwar kam ngabiya su, usman lava ndo kwar kwara ava usmane ava sakharaha, ava tsakharo tsava ngarwa anvajaga ngige ngarwa ankwake amman unkwahe enna nga kitakwe nga kitakwe tsa an vakah ah, menmah ah uzella nda barbuga station labar setation kam naha baka biya aduwa aduwa aduwa nda zeyomkam ai sai allah nga tsan tsan lava ngage ngig nas vakaha amma pusaha nusara adalah dag saha dag saha ah beraha nda tsif stsibiyana anne daddah nda khal wakha khal guhe. Khal ngiri khal enna ai khara khur be adu mana khudardi khadda mutunci kam ai kharra nga mutunci biya ngig mutunci ngige. Nda barbage amma wane adalda hanna an station amma wane adalda hannan parzan, amma wame an haba uzalla uzallah ngabikam ngabiye ngigen ngige afkabiya anba ngig lavan mu ah tsakhu kitakwe da barbug nagha nga kubbara adalda setation adalda setation kam nga kubb vakarbi da barbag belle nga kubar be nga kubb vakar biya da barbug belle ai sai kubbaha, amma kabba kha a ngig kubba ammora ngig kubb vaa account amma atm mara nga atm vakar be amma <hesitation> an na amma account account ah enna ngarwo dur mitse dari khuran ah dari mitse khur kubba tu ai dari mitse kam dagga peyawatama dagga yuwe ma an ba da khuba khuba yawe dori mitsi kubb mutama nda barbaya dari unkwahe dari unkwahe dubar nda dalda daggase dari ankwahe dari unkwahe daggora dari unkwahe daggaha ngarwa kubba ha adalda zez nda nakhardi nabha dubba thabbe dubba thabbe aza zube nduba thabbe Amman adu enna enna <hesitation> kor biya adu enna tanbiya, toh nda barbaga kam nga min ngavakar nga kabba ra nga menne nda usagga da setation barbag belle nga mina usiggi enna nda thabbe ba da barbaga nusaha zeraha nda zukarf na alhamdullahi khurbe, nga enna kam ah ngabiya nga enna kam ngabiya tuh amman yazegala buw saiki ngig yuzegalla kam ai ngig lava nda kwar kwar ngabiya kam so sai nda same ayu khura.